Niŋ baayi ninsoo, wo maarii baa wo ka a maarii suutee le i ka domoroo miŋ diyaa la, a dalite i la, i be a kenkeŋ na, i be a dundi la waati waati niŋ a je reki aniŋ booloo je i bulu a ka i bayindi le.